Rehefa kôa ka hoe magnatono raha handeha ohanina zany, dia tsara atô voalohany indrindra alôngany an i afo le agnatonôanô ananjy igny tsy tsara mafana be, indrindra fa reva misy anle lelana afo igny izy, tsy tsara ho any fahasalamana sy izy. Dia faharoy kôa an, mila atô masaka tsara izy. Mila atô masaka tsara fa tsy izy le mbôla manta igny dia igny defa ohanina. Fa raha tsy zany an lasa tsy mety hoa any fahasalamana.